Ny fomba ahafahako hoe manome toky hoe miaro ny totolo iaina ny hany ataoko, <noise> de fomba fiketrehiko anazy za tsy mampiasa regny kitay regny satria regny be setroky, mety manimba totolo iaina. De za koa tsy mividy charbon be setroky regny. Na za mampiasa résistance na regny- gn'agnaty trano koa asiako tuyau ivoahan’ny setroky agnambo any regny. De za koa tsy miketriky sakafo ela be. De rehefa misy sakafo tsy lany de avy de meko voro na alika fa tsy ariariako amin’ny tokotany egny.